السلاح النووي هو يشكل تهديد على الإنسان و تهديد على البشرية والأرض غير مسبوق. ولو فجروا كل الأسلحة النووية الموجودة اليوم يعني العالم خلاص ينمحي. فطبعاً يعني زين، لازم ت- يكون تحريم الأسلحة النووية، لكن هو المشكلة انه بتحرمها على بلد غير بلد ثاني. فإذا تجرمها في بلد واحد لازم جميع البلدان بعد ما تستعملها.